Nung ki kwin nanti vurum ti nigo nan ne tumi, nanshi gesho kanak tiye nana nan shi yekle lona shwa tii mi nanshi fole voro na ti nem tumi.